انا نشأت ف في القرية <hesitation> تبع مركز في صعيد مصر. القرية داي انا ما زلت عايشة فيها اتعلمت واتجوزت وخلفت فيهي. حتى لما طلعت برة عملت الماجستير رجعت تاني وعشت فيهي. والوضع هنا صراحة اكويس، القرية ابتاعتي معروفة بقرية العلم والعلماء فيها دكاترة وظباط ومهندسين ودكاترة جامعيين، الناس هنا مهتمة بالتعليم ومهتمة بحفظ القرآن. وفي حتى قاريء مشهور من عندينا من القرية ابتعتني في الاذاعة والتليفزيون فقريتي الحمد لله وضعه اكويس حتى الوضع المادي اكويس.